Ete su'uk kub'etiko' u- unido ete su'uk en ente en tu che' yan ink'ab' la che' y alli hacen su kub'etikoo' unido y te'lo' kojonp'eel a' a' este a' utz'ik uje' junp'eel je', ka'p'eel je', oxp'eel je' y se y y kub'etikoo' <hesitation>